پولار بیر کا اسٹائل الگ ہی ہے اور وہ تھنڈ میں سروائیو کرنے کا۔ دیکھو ان کا وائٹ فر ایک دم تھِک رہتا جو ان کوں سنو میں سنو سے بچا کے رکھتا اور ان کی باڈی کو گرم رکھتا۔ اور اس کے نیچے ایک بلیک کلر کی سکن رہتی جو سورج کی ہیٹ کو ایبزورب کر کے باڈی میں سٹور کر کے رکھتی، پھر اس کو یوز کر کے وہ گرم رہتے۔ ان کے پاس بلبر نام کا ایک موٹی فیٹ کی لیئر رہتی جو مائنس فورٹی ڈگری تک کے تھنڈ میں بھی ان کوں بچا کے رکھتی۔ پاؤز تھی ایک دم اسپیشل، بڑے اور ہیری تاکہ آئس پہ سلِپ نہ ہو اور سوئمنگ میں پیڈل کی طرح کام کرے۔ پولار بیر بہت ہی اچھا سوئیمر ہے، دور دور تک پانی میں جا کے فش ہنٹنگ کرتا۔ مطلب پورا ڈیزائن ہی نیچر نے بنایا ان کوں سنو اور آئس کے شہر میں کِنگ بنانے کے لیے۔